Sumpit ia manu manfaat bisa paken ho'i nana'ak yang ukuran a anana no ukuran nana'ak a ta menenru. Garpu ia manu manfaat hoi nana'ak no gampang. Dope ia boe manu manfaat bisa kekee ninik aidoo, pa no buah-buahan.